כ'וואלט געוואלט בלייבן מיט מיין ערשטע נאמען, איך האב עס זייער שטארק ליב, און אויכ'עט ס'איז געווארן אזוי שטארק ווער איך בין מיין נאמען איז ווער וואס ס'מאכט מיך און איך מאך מיין נאמען, <hesitation> און אויכ'עט ווייל איך הייס נאך אסתר המלכה און, איך האב ליב צו טראכטן אז איך בין אזויווי א מלכה, אזויווי א קעניגן